Generalmente m'é ciù cao reçeive di regalli. Di regalli che seggian che gh'intran con e cöse che fasso. Aloa mi fasso o muxicista me me saieiva cao reçeivo no sò eh quarche strumento pe-o mæ studio eh no sò e cöse che che me servan pe fâ a cösa ch'a me piaxe de ciù ch'a l'é scrive muxica, seunnâ e fâ di spettacoli.